Sí, por exempru, la pesca, las nuezis, el brócoli, la cúrcuma o el chocolati negru. Güenu, o essu es lo qu'izin. Que tó puei sel au'alogu selga un estudiu nuevu i que diga qu'essu no val pa ná. I tó puei sel qu'estu no aigan síu más que martingalas pala genti más chocolati i más pesca mercal. Vai-ti a sabel! Lo qu'ai que hazel es dormil i descansal, que la cabeça guarda las cosas quandu duermi.